أحسن عطلة أسبوعية نعديها في دارنا وقت اللي نمشي نزور أمي ونزور أخواتي ونطمن عليهم ونقعد معاهم آآ نتبادلوا أطراف الحديث نقعدو نحكيو مع بعضنا في المواضيع الكلي كانت تناقشوا، آآ كان عندي مشكلة وكان حلوها من بعضنا نتفرد غديكا ونحس بروحي ألاذ خير ونشبع زادا بحنان الأم ونشبع حنان خواتي.